Epɛ dɛ ɛnoa mo a na ɛpɛ dɛ ɛnoa wɔ efir mu dɛ "rice cooker"mu a. Dza ebedzi kan ayɛ nye dɛ ebɔhohor wo "rice cooker" no mu, kyɛnse na osi mu no. Iwie a nna ahohoor wo mo no ho. <hesitation> Nna edze nsu egu, sɛ mo no besusu, adze a edze besusu no ɛsaaw ebien a nsu a ɛde bogu ho no so fa ebien. Epɛ dɛ mo no goow paa a fa kakra bi ka, fa nsu no kakra bi ka ho. Iwie a na edze egu "rice cooker" no mu, ede wo nkyen ato m' <hesitation> nna ɛde angoa kakra asɔ enyi na enunum na akata do. Nna ap- ede wo -asɔ wo "rice cooker" n' ntsi esɔ wie a na ɛdze ato "cook" dɛ ɔnoa. Ɔnoara noaa a ɔben ne mu nsu retwe a ɔnoara bɛdaan ne akɔto "warm" na a ehwɛ na no mu nsu atwe a wo mo no aben. Ɔnnyɛ dɛm na ɛronoa wɔ gya do a, bɔhohoor wo mo no ho, edze angoa kakra egu se- adze a ɛbɔnoa edziban no wɔ m' no, mo no wɔ m' no, twitwa gyeene kakra egu ho. Etwitwa wo gyeene ewie no na emo no asaw, asaw mo na ehohoor ho no ede egu kyɛnse no a ɛnoa ɛmo no wɔ m' no na enunum ma angoa no akɔ mo no ho. Ntsi ewie a ba- ba ansa- ansaana ede mo no bogu m' hwɛ na gyeene no annhyew, ɔyɛ dɛ ɔrekyew a na ede mo no egu m' ntsi ewie a na ede nkyen kakra a ato nna nsu dɛ mbrɛ midzii kan kae no ebosusu na ɛdze nsu no egu ho ewie a na akata do. Nsu no wew a, ɔyɛ kakra na ɛhwɛ na nsu no awew a na ahwɛ dɛ ɛmo no ɔgow anaa ɔyɛ dzen a. Ɔyɛ dzen mpo a esusu wo nsu ntsi fa adze kata do, biibi tse dɛ "napkin" tam bi fa kata do ma ewie a gya no a ɔwɔ ase no ma egya no nkɔ famu koraa na ma onsi do aa bɛyɛɛ sema a duenum anaa eduonu na hwɛ bowie no na wo mo no aben aa ibotum edzi.